Marobe aloha, alantsika ohatsy zao pigeon, de tsakorova, de fidilahimena, de <hesitation> toloha, papango, <hesitation> gàgà, railovy, <hesitation> vivy, maro be.